أول حاجة يلزمك تكون تواخذ تونت فريز حاجة بيّة هيك ثم أنواع مش هيبقى أبدا هيبقى أو براس زادة إنزمها تكون براس نتاع سنون حاجة بيّة وكاو تعمل عسرة هكا على البراس وتحك سنونك في عوز اللي تمشي وجيب طالها هبط طالها هبط هكاهو.